د انسان څیره او ظاهري شکل په بریا کې رول لري ځکه په اوسني عصر کې څومره جذبه چې مخامخ انسان ظاهري بڼه لري څیره تاثیر لري هغه په بریا کې يعني ٥٠ فیصده زما په نظر رول لري.

زما په نظر چې ما ډېر خوښېږي، لمر ختل ډېره ښکلې منظره ده نسبت د لمر لوېدلو څخه؛ ځکه چې مخکې د دې چې راخېژي، زموږ په سیمه کې د غره په سر، په څټ، ډېره ښه رڼا وي، شغلې پورته وي. ټول خلک پوهېږي چې لمر راخېژي. بیا وروسته چې کله دا راوخېژي، ډېر ښه تک زېړ لمر وي، د طبيعت ښه وي. لمر وي، ټوله منطقه لمر نيولې وي. خو بیا کله چې غروب کېږي، سړی پوهېږي چې ماښام دی، مازدیګر دی، شپه راځي. نو ډېر کله خلک شپه نه خوښوي، ځکه یوه شپه تګ انسان عمر پکې لنډېږي. نو لمر ختل بهتره دي، ښه دي زما په نظر.

که زه د نړۍ په مهم راز باندې پوهېدلی، نو دا به دا وي چې موږ نړۍ ونیسو، د کومې بدبختۍ نه خلاصه کړو. مهم راز به یې په دې نړۍ کې سوله وای، امنیت به وای، تر څو دغه بدبختیانې، جهالتونه له منځه لاړ شي، او موږ ټول انسانان چې په دې نړۍ کې ژوند کوي، د مینې او امنیت طرف ته تللي وای، او دغه جګړې او بدبختیانې چې رامنځته شوي دي، دغه ټول موږ له منځه وړي وای. ځکه په نننۍ نړۍ کې، چې ډېره یوه لنډه نړۍ ده، او عمر ډېر لنډ ده پکې، باید په مینه، محبت او الفت باندې مو پکې خپل ژوند ته دوام ورکړی وای، او مخکې تللي وای. نړۍ له ډېرو عجایبو ډکه ده، او دا نړۍ د مینې، محبت او امنیت نړۍ ده، نه د بدبختۍ.

ښوونه او روزنه د انسان په ژوند کې ډير لوی مثبت بدلون راولي

که چېرې ماته يو مليون ډالر په لاترۍ کې راوخېژي اول به زه ډېره ورته خوشاله شم شاید له خوشالۍ نه ضعف هم وکړم ، نه پوهېږم خو بيا هم که ماته پیسې په لاترۍ کې راوخيژي، زه به ټولې په لارو باندې مصرف کړم داسې نه چې مثلأ تنها به یې ځان ته اخلم په خپله فرضي ژوند کې به يې مثلأ مصرفومه، سمه ده چې انسان خپل ځانته اول رسيدګي کوي، خپلې اړتياوې او غوښتنې پوره کوي د کورنۍ غوښتنې به پوره کوي.بيا وروسته مثلأ نور کسان دي هېواد وال دي هغه هم بېوزله خلکو سره باید زه مرسته وکړم او د دې تر څنګ يو مليون ډالر خو ډېرې پیسې دي زه به په عام المنفعه شيانو باندې مصرفوم، مثلأ که چېرې ماته پیسې وخېژي زه به يو مکتب جوړوم د نجونو د پاره به يو مکتب جوړوم او په ډېر پرمختللي شکل باندې چې درس وویلی شي د زدکړو ضمینه برابره شي، ځکه دغه پيسې چې د تا سره وي په مرور د وخت په تېرېدو سره د تاسو څخه ځي ، خلاصېږي، خو که چېرې يې په عام المنفعه ځای باندې ولګوې دا به ډېر دوام ولري خلکو ته به ډېره ګټه او استفاده وکړي ، ګټه به ترې واخلي تاسو ته به هم الله تعالی اجر درکړي ، ثواب به درکړي، نو مختلفو طريقو يې زه مصرفوم دغه پيسې که چېرې خدای د وکړي چې ماته وخېژي

په واقعیت کې د شپې لخوا د کیسو اوریدل دېر خندور دي او باید کوشش باید وشی چې تاريخي کتابونه یا کیسه يي کتابونه عموما هغه ناولونه چې لیکل شوي دي هغه د شپې وویل شي او نور ماشومانو ته وویل یا غتانو ته وویل شي په حقیقت کې دا دېر زيات خوند کوي هغه شپه په سړي باندې دېره ښه تیريږي او د دې په څنګ کې موږ کولای شو راتلونکمو نسلونو ته دېر هغه څیزونه انتقال کړو چې زموږ او ستاسې سرګذشت و په موږ او تاسو باندې تېر شوي دي او داسې مختلف نالونه شته واقعيت چې دېر پ ه زړه پورې ناولونه لیکل شوي دي هغه ناولونه کولای شو همدارنګه نور کنابونه پښتو کتابونه چې لیکل شوي دي شپون صاحب چې کوم په ماوليزه لیکلي دي شين ټاغی ناول یا شین تاغی کیسه یی کتاب چې دی هغه شپون صاحب لوی اثر ده نو د دې ویل دېر خوند کوي د شپې لخوا او دېر څه ترې زده کېږي

دا یوه طبیعي خبره ده یو ماشوم چې په یوه کور کې پیدا کېږي، خامخا به د خپلې مور ژبه باندې خبرې کوي، یا د خپلې کورنۍ په ژبه به خبرې کوي، او دا ماشوم خبرو کولو ته ضرورت لري، ژبه مثلا د خبرو کولو وسیله هم کېدلی شي، د دې تر څنګ ژبه د فکر د څرګندولو وسیله ده او بله د پرمختګ وسیله هم کېدلی شي، د پښتو ژبه اممم په ١٩٨٨ کال کې فکر کوم لومړنی افغان چې ستوری پېژندونکی چې سپوږمۍ ته وخته هغه عبدالحد مومند و. کله چې مومند سپوږمۍ ته خېژي پښتو ژبه هلته خبرې کوي، يوه څېړنه کې مې ولوستل چې په سپوږمۍ کې څلورمه ژبه چې ثبت شوې هغه پښتو ژبه ده. ااااو زه ډېره هیله لرم امید لرم چې لکه څنګه مو چې نفوس دی، همدومره مو ژبې ته کار وشي. له بده مرغه چې کار ورته نه دی شوی، دا کومې ګزینې چې راغلي په ټولو کښې ژبه مهم رول لري، هم د هویت په څرګندولو هم د فکر په بیان کې هم د پرمختګ او ودې کې ژبه ډېره مهمه ده.

ښه ګاونډی بايد بل ګاونډي ته ضرر ونه رسي. بل ګاونډی بايد د هغه له ضرر شره په امن کې وي. د ګاونډيتوب حقوق بايد مراعت کړي. همدارنګه په غم او ښادۍ کې برخه واخلي. که چېرې صدقه يا خيرات وي، نو د ګاونډي برخه بايد ورکړي. همدارنګه که چېرې ناروغ ولري، د ناروغ پوښتنه بايد وکړي. د ضرورت په وخت کې مرسته ورسره بايد وشي. آن تر دې پورې که چېرې په کوم ګاونډي باندي کومه پېښه کيږي يا دښمن پرې حمله راوري ، بل ګاونډی کولی شي په هغه باندي او غيرت وکړي. دا د يو ښه ګاونډي صفت دي.

دا چي د چايو څيښل په کورنيو او کلتورونو کي يو عام رواج دی او هر کور ته هر چيري چي ورسې تاسي ته اول چاوي رااخيستل کېږي د چاوو ست درته کوي چي چاوي څيښئ توري چاوي خورئ که شنې چاوي څیښئ ځکه دا د هر شخص يا ځيني اکثره محدودي سيمي دي چي توري چاوي او شنې دوی انتخابوي خو ډېړی ځايونو کي چي موږ ګورو شنې چاوي ډېري څيښل کېږي د يو مجلس دپاره زياتي استفاده کېږي ولي کومه محدوده نظريه نه لري چي يا خامخا به شنې چاوي په دې مجلس کي تاسي څيښئ يا به يې موږ څيښو او نه داسي کوم کلتور دی د شنو چاوو او د تورو چاوو په يو عام مجلس کي هر سړی پخپل انتخاب کوای سي چي چاوي و څيښي .

زما په نظر تعلیم چې ده، دا د پیسو نه مهم دی، بهتر دی. په تعلیم باندې د انسان شخصیت جوړېږي. هر انسان د خپلې پوهې له کچې پېژندل کېږي. تعلیم د انسان په سلوک، خبرو، ناسته ولاړه، په کړنه کې مثبت تغییر راوړي. یعنې تعلیم داسې شتمني ده چې نه خلاصېږي، نه غلا کېږي، او نورو ته په انتقال سره لا زیاتېږي. پیسې هم ښه ده، د ژوند اړتیا پرې پوره کېږي، او موږ په پښتو ژبه کې یوه مقوله لرو، وايي: پیسې د لاس ده، نن وي، سبا نشته. همداسې دا پیسې داسې شتمني ده چې هم مصرف کېږي او هم غلا کېږي، خلاصېږي. په پیسو باندې به د انسان ظاهر جوړ شي، خو باطن یې پرې نه شي جوړېدلی. باطن چې ده، هغه بیا په تعلیم باندې جوړېدلی شي. همدارنګه که چېرې تعلیم ولرې، پوهه ولرې، کولای شي چې کاروبار وکړي، پیسې لاسته راوړي، د پیسو د لاسته راوړلو وسیله دې شي. نو زما له نظره چې ده، تعلیم مهم دی.

که وخت لرې نن مازيګر يو ځای چای وڅښو او لږ مجلس وکړو

زه خپلې ورځنۍ چارې چې سهار د خوبه چي راپاڅېژمه، لمونځ کومه. د لمانځه باده بيا که په کور کې کوم مسووليت لرم، هغه مسووليتونه، مطلب د کور صفايي ده د سهار ناشته تيارول دي. بيا ورپسې هغه کومه وظيفه چې راته غاړه يې، بېرون ته ځمه، هغه وظيفه په سم توګه سرته رسوم، يعنې په وخت ورځمه او بېرته په وخت خپل کور ته راځمه. او ورپسې چي کومې مطالعې لپاره چې ما ټارګېټ ايشی يې، هغه مطالعه مخته وړم. هغه مطالعه مي کومه. ورپسې چې کوم حضوري درسونه او کورسونه چي وايمه، هغه ته خپل په وخت باندې بيرته ځمه اوخپل په وخت باندي راکيشنم، او خپل په وخت باندې ويده کېږم.

د یو بریالي انسان تر ټولو مهمه ځانګړتیا صبر او حوصله ده. باید ګذشت ولري. هغه انسان باید یو کار ته ژر زړه تنګ نه کړي، ځکه هر بریالی کار او هر بریالیتوب ته چې څوک ځان رسوي، هغه به ستونزې ویني، هغه به زحمتونه ګالي، هغه به یو کار <hesitation> ډېر انتظار کوي، ځکه وخت سره دی یو بریالیتوب ته رسېږي. د خلکو خبرې به وړي. نو دا هغه شیان دي چې یو انسان بریالیتوب ته رسوي، خو تر ټولو یې مهمه هغه صبر او حوصله دی، به هغه کار ته صبر کوي، دی به حوصله کوي، هغه کار پسې به دی، مطلب خپله هدف ته به <hesitation> دی <hesitation> ډېر فکر او توجه کوي.

موږ ځکه خپل مسلک خوښوو چې موږ دغه مسلک خپله انتخاب کړی دی، هغه ته مو زحمت کښلی دی، هغه ته مو شپې او ورځې زحمتونه ایستلي دي. په شپو او ورځو مو هغه ته مطالعې کړي دي، کوم اقتصادي مشکلات مو سپري کړي دي، وخت مو ضایع کړی دی. نو خپل مسلک ته په دې باندې خپله زړه ښه کوو چې مطلب موږ په خپل زحمت باندې دغه مسلک لاسته راوړی دی. نو ځکه د هغه مسلک سره مینه لرو، خوښېږو مو.

د افغانستان تاريخ او ماضي زما په لاس کې وای د ناپوهئ او جهل مخنیوی مې کاوه پوهه مې عامه کول د تعلیم دروازې مې د نر او ښځي پرمخ خلاصول د عامه پوهاوی لپاره مې مجلسونه جوړول د ناپوهئ او جهل د له منځه وړلو لپاره مې بیسوادو او نالوستو لپاره د چټکي زده کړي کورسونه جوړول که وکړي په پوهه باندې سمبال شي جګړه، فقر ،غربت دا له منځه ځي امنیت، سوله ،درناوی به وي یو د بل حقوق به وپيژني انصاف به وي او هیڅوک به بیا افغانان د خپلې خاورې او ولس په ضد نشي استعمالولی نو دغه زما

ځوانانو څو څو ځله د ځنګل له ځايه د څيړۍ لرګي راوړل او په څنګ کې يي کېښودل

کانونه د افغانستان لويه ملي شتمني ده